Raha ôhatra kolera bleu ciel ndraiky no koragny <hesitation> ny dikany aminahy aloha ny <hesitation> midika fô raha malalaka <hesitation> ny raha tonga an-tsaigninahy voalohany amin'izaigny ôhatra zao mahita lanitra io itantsika izy io matetiky bleu ciel lokony dia izay mahatonga zaho miheritreritra hoe <hesitation> hoe tany- raha malalaka dia akeo koa ny ranomasigna izy itantsika io malalaka be o dia nefa kolerany bleu ciel zay.